ایک بندہ ہے فل اسٹائلش اور کانفیڈنٹ، لیکن ایک بندہ سیکرٹ ہے جو اگر پتا چل گیا تو ریپیٹیشن فل دھول میں مل جائے گی۔ رے باس ہر ٹائم کیرفل رہتے ہیں، ورڈز اور ایکشنز پہ فل کنٹرول، آفس میں، گلی میں، ہر جگہ۔ لوگ سمجھتے پرفیکٹ ہے، پر اندر ٹینشن اور انزائٹی فل ہے، فل ہائی رہتا۔ ان لوگا سوشل میڈیا اور کنورسیشنز بھی چیک کر کے غلطی سے لیک ہو جائے تو سب ڈراما شروع ہو جاتا۔ کبھی کلوز فرینڈ سے بھی تھوڑا ڈسٹنس بنا کے رہنا پڑتا تھا کہ سیکرٹ سیف رہے۔ اور یہاں کانسیکوینسز بھی بہت ہی زیادہ ہیوی ہے، سٹریس، ٹرسٹ ایشیوز اور کانسٹینٹ الرٹنس۔ لیکن سیکرٹ کو مینٹین کر کے بندہ لائف مینج کرتا، اور کبھی کبھی اپنی مسٹیک اور چوائسز کے ساتھ سٹرگل بھی فیل کرتا۔ بہت سی سٹوری اگدم حیدرآباد اسٹائل سسپنس اور ڈراما کا فل کومبو ہے، اور سیکرٹ کا ویٹ اور رسک اگدم ریل لائف جیسا لگتا اپنے کو۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ لوگوں کو؟